Lau opolau pagua alogai aga amu ioi ioi kemia amu ioi ioi kemia laoma aga means inuinu ealogai pipaini ealogai ke isafa apala laoma aga aids laifania. Puo inae kopoga paguai kopoga aga otsipele nesi o doketa gainai fekemai egaina magogoi fekepipeni laoma, magogo fekepipeni ke pau namo paguai agu aga famili aloisai papiau agao agao keagu isai aga opola felo aui ke isai aga opola felo lai isa keagu kene amagai kapaina akekapa aberogo ke gaui ala akepapea omai egaina minoisai aemai gapuo pagua alogai aga Gaui ala akepaukiomai aga opolaga ke kagakaga felo ao akekapulai, gapuo lau opolau aga ina ama gainai kagu magogo ninianina ao ipeni'i femia gaui akemalele pagua keagu keuegekae kepea agemo kuku apala kela'a gainai imoi ooaei gainai inai amai ainai ipalogo fenua gakoa kina agao isa magogoi fauni'i gau gaina fekepaini'i opola feloi mo uma aloi pinaugai feke kapai o gakoa iopoi. Ke isai aga malele afa iai puo gaui akemalele paguai keague gaina imoi kekelei kuku apala kela'a puo keuegekae aga ifiaa papie aguai isa kepakafoni'i. Ke Malele felo akeafia aisama aga lalogo aga inaina amui paguai afakemia. Puo pau gaina opolaga koas iopoga alogai aga lau opolau aga pamalele ao fapeni'i aga mo ikupu agao agao aloisai aga aua aua ei minifa'a kapagagae fapagua famili aloisai aga isa kania agao gae fafilaisa gakoa fou fekeninani kina agao feke papa kagu fifalogai aga kina agao fekekinaga gaina kina aga aufalao ega ago fekeaga famili fofouga fekelao isa ega ago keaga elao eualai afua ke ifiagao ke kina gaina agao kekinaga ke agao apuga fekekapa gafekeoma. Ke gaina kapai paguai keagu agemo aui gaina isai kelao malele akepafua kepealai gaina aga maifa gaina imoi aga faisai falao malele isai tuet malelei kopoi egae fapakokoi traning fekepeni'i egakoa. Kemai aga ala'akeoma ea akepapa gaina malelai feke paua isai uma aloi gainai pinaugai kopoi foama ala akefau oma gainai kopoi ifiai fekeafia laoma. Ke pagua alogai safa pagua pagua keima aui lopia egainai safa pagua magogo fekeauga laona. Famili agao agao aloisai fekekoko fekepaini'i imoi kapa aemalele aga inai amai feke paini imoi malele felogai fekepapeai maifa ikifa feloi magogo felo fekepeni'i uma fekelao fekemai ea pinuagai fekekapa o fekelao opua agaogai fekekoko mo akelao polo opuai kopoi soccer or rugby kopoi egaina opuai fekeopua gakoa pagua alogai kagakaga aguagu afa feloi akemia.